Ra te costumbr ni riap ne pues <hesitation> com ba biane sic bsan ra beñ tiemp ne pues na par canu sac gal costumbr ga sac ne sic porque cheu ca rieñ ra ne china ba ca llac ne ra- sic ba callun beñ ra loni ga ma sa godid calluñ beñne per rum beñne porque <hesitation> uen nac a rieñ ne na re costumbr ni rsag lsoa nac- nac inapeñ sa china ru llal te rchïna vay nac inapeñ <hesitation> ni ni tis ra beñ llet saán ra beñ lo beñ lla bal nara banga shet shinicdi todes que cue ra biñi sicru cuera biñi pues na re costumbra rsag lsoa pues buentis nic nac nac si chura biñi shilo lla bal canabla- canabla pues se lo dich ga chic costumbra sheta pues nac chu runic.